टार्च एक प्रकार का पोर्टेबल लाइटिंग उपकरण है। जो अंधेरे में रोशनी प्रदान करने के अलावा इस्तेमाल होता है। यो एक बैटरी चालित वस्तु होत है जिनमें एक बल्ब और एक रिफ्लेक्टर होत है। जो रोशनी का एक दिशा में फोकस करवने में मदद करता है। टार्च का उपयोग विशेष रूप से रात के अंधेरे में या ऐसे स्थान में करो जाते हैं। जहां लाइट का अभाव होता है टार्च का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में कर सकते हैं। जैसे आपातकालीन स्थिति में आउटडोर एक्टिविटीज में। पार्टी और इवेंट्स में शिक्षा या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए। टार्च का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में टार्च एक बहुत कम उपयोग करने वाली वस्तु बन गई है। काहे की रोशनी के जमाने में लाइटें इन सब को पीछे कर जा रही हैं। लेकिन आजकल टार्च में एल ई डी लाइट का प्रयोग उन लोगों है जो अधिक ऊर्जा देते हैं। कुशल और लंबी उम्र वाली होत है।